Lampochkalar elektr energiyasini yorug'likka aylantiradi. Ya'ni ichida ingichka <hesitation> filament yoki led joylashgan bo'ladi. Elektr to'qi o'tkanda filament qiziydi va yorug'lik o'zidan chiqaradi. <hesitation> Led lampali lampalar esa yarim o'tkazgichlar orqali yorug'lik chiqaradi.